אִנַא קִנְפַדַּל נִקּוּן עָלֵק בְּוַחְדִי פִי גְזִירָה, עַלַאש? חִית וַחְדִי טוֹב מִן אִנְכּוּן מַע אֻדְוִי אִל-לַדוּד, חִית וַחְדִי מְקַוִּי לִל-סְלָאם אִל-דַاخְלִי, וְעַלַא אִל-עֻדְוִי קִתְּקְתְּל אִי אֻמְל. וַחְדִי קִתְּעַטִּי פְרְסָה לִל-בַּקַאא וְלִבְחַת עַל חֻלּוּל בְּלָא תֻּוּתְר וְלָא סְרַאקַאת אִזָּאְפִיָּה. וְגֻ'וּד אִל-עֻדְוִי יִזִיד מִן אִל-דַחְץ וְאִל-חֻ'טְר, וְחַיַאת פִי אִל-גְזִירָה קִתּוּל לִגְהִים מִן כִּי קִתְּהַא תַחַ'דִי.